أعيش حياة جيدة يعني أن الواحد اه متوفر له كل الإمكانيات وفي عنده توازن ما بين الروح والعمل توازن ما بين اه حياته الشخصية وحياته العائلية وعلاقاته العامة فأي حاجة توازنية هي حاجة جيدة يعني، هذا هو <hesitation> الميزة في الحياة الجيدة.